<hesitation> Coins ɛwɔ amenamena bi ɛdeda ne ntwɛnso ne ntwɛnso. Wohwɛ a asɛ ntokuro nketenkete bi ɛkɔ soro na awira mu kakra na aba soro saa. Ɛwɔ senti a yɛde saa adeɛ no ɛba ho. Na me nimdeɛ mu no deɛ nnim ne sɛ woyɛ saa adeɛ no a ɛboa sabi yɛnnuanom a b'ani anifra. Nti time biara bɛnsa bɛsɔ coins no mu no bɛhu coins no deɛ ɛkura wɔn. Sɛ ɛyɛ cedi baako anaa sɛ cedi mmienu no wɔde saa adeɛ no a ɛwɔ ne ntwɛnso ne ntwɛnso no boa wɔn ma wɔhunu sika koro. Afei nso wɔde saa adeɛ no ba ɛbɔ coins no ho ban. Meka banbɔ a kyerɛ sɛ ɛmmoa ɛmma afoforɔ ntumi ntwa coins no bi ɛgu mu. Ɛnam saa adeɛ no a ɛho no nti ɛma coins no da nso. Nti nipa bɔnefoɔ bi ntumi nyɛ coins no foforɔ bi ɛka ho. Na deɛ ɛtwa toɔ ne sɛ, tete no na yɛde ɛyɛ sika kɔkɔɔ na afei ɛyɛ agudeɛ ahoroɔ na ɛyɛ coins no. Ɛno nti na nipa bebree no anaa dodoɔ no a ɛtumi ɛpae bi ɛde kɔ pɛ sika. Na wasane nso ause sika no sika no nti wɔbɔɔ mmɔden wɔyɛ saa adeɛ no a ɛbɔ ho ban sɛ nipa bi ɛtumi mfa sika no fa bi.